أكيد الفن عندو إيجابيات و سلبيات إلا كنت انت راح تستعملو في السلبيه أكيد راح يعطيك سلبيه، معنتها يقدر يكون يضر المجتمع، إلا كنت في الفن هذا تنشر حوايج رذيئا مش مليحا، تعود تعود أنتايا الهدف نتاعك أنك تفسد، تقدر تفسد صح مجتمع كبير ل <hesitation> الفنون لرانا نشوفو فيها حاليا تع التفاها.